Ja ku kunuundo naandi'i ja dake'endo la'a yuku ja nani iñu livu ndiute iñu livu ja te daake'endoxi ku nu'undo xi suaa ku ja ndiuva'a nakaanxi dandaando'oxi te nuja kandodo viko a najkujatnaá ku nundo te inu livu jiaa ku ja va'a dake'endo la'a ku nundo daddi lu'uaxi xi fuertexi ni'i yuku la'a ja kui'indo nun da'a ku botica kodadi ña'a yuku kuii ku ja va'a kueetni'iñundo dadi ja iñu livu ja ku ja va'a ja ku kunnundo. <noise>